Wa khiya Jarhu daga ɗaani wa ɗa wu ndakhi ghi ya Vya Ooawini Subu wu ndaka da naha marhuwina wa naha tana’a wa naha’a tana’a wa, wa naha te’e, wa wa naha tana’a, ɗin yani bu mbani ghani dai wa, u- umma injikhin bu mbanai to rayuwi tu ci ndaka—a faka wi mbanai, amma gham wa kwa khin injkhin bu mbanai rayuwi tu naka ghama wi mbanayu to rayuwi wi mbanai ghi Laya mun kuʒa P’iyatin ɗi rayuwi tan, mun kuʒa mun kuʒa mungwan muni mun, mun Laba ɗin khin eee wali cina wi ma ɗahyiʒi kayana wi khima hyitina, ci mbunau mun laya mun kuʒa mun gwan muni mu, mun kuʒa mun gwa ya kuʒuni ɗi yuuwai, ya kuʒimi wani, ya kuʒuni ɗanaa ni mungwan mungwan, ai, akwai wi gwan be Ɓanwarijena, bu mbani pa, kai rayuwi tasi wali tasi, tagyi tasi wi mbanai tagha tsigu wi mbanai. Yani bu ƙaman hyi Layiya, Ya sapi Layakhi Yisi Yisai ghingain Yisi Yisai ko wulThinnma tayani ya ndaka taa, ghan dai ƙurnini ba wu U’mmilthin, hyi ndaka ɗu Va lthin hyi ndaka taa ƙurinnu, hyi Layi be ya fa yisiyisai, yisiyidai ci sapa kullum ya kuʒa Piyatiʒa, kullum ya kuʒa P’i yatiʒa, ghami hyi ƙurinni ga ha wu U’mmi lthin, duyuni nimaba a fakhi a ɗiva hyin U’mmi miya?. Ana ƙurinna, ɗawa ɗa khiya nu ƙurinna nuniwani waɗa tay, ya ɗu Va, Sai ya ɗu Va hyi ndka taa ƙurinnu Lthin kurunni a yada ba a nginnilthin, amma dai ghan hi shintafi ba wu Ummilthin to ɗin yani bu wu biyilthin, ghani yisiyisi ba wu biyilthin, hyi ndaka, har ma ghumasin ba hyi ndaka khiya ghinsa, yaniya khyad ghu- ʒha ti tissiu, nuna ai yaba hyi ndaka khiya tikinamu yisiyiai ƙaaghima ko nunuga ai a nunu hyi Alkaleri ba hyi U’mmima ƙaaghima, ghingi we- e ɗingha tani ta Wuyari hyi yni bu ma ba maɗa kinna di kukusai, ma ƙin ɗi kukusai ma piyan maba Vya Lthikan tuga khiyaghin ciran wuti ma ɗighan tahyiyi ghan we- e ɗighan yani bu we- vu- Layi kaniwi, yani bu ghi sapi Layakhin ƙaanani ya Umma ƙurinni bu mbanai tu- tu ƙurin masarana kamani yahaa rivu dinni gma, ya Umma ruuvun bu Mbanai ya U’nn ruvun bu mbanai ma ndaka taa ƙurimmi, ma taa ƙurinni, mataa ƙurinni har yuwa Suwa ma ma ndaka P’a yan kayakhin bu ma ndaka karya khin cicu khin, Sabodi ma yada ba ma tii ɗin gha C’amaʒan ma ba ma tii ɗin ta ƙurinna, ghani ma khin fiyai yu ga duwulamu cin, mu daɗa mu makya gma muga ndaka ghin ma ndakhiya. Ghi Laya Waliyan, Waliyan kayani bawu biwu wa sikhi Waliyan, ba bu ba wu fakhi wu buriLthi wu birilthi wu fayi kwai tu wu Vyaya ko mintin jibbu ci ndaka U’mma, waliyan ci ndaka nau, mun kuʒa daɗiʒa, ca nalthi ga ba ghi dalthi nan yafina, ghi fakhi ghi Puc’i. patanawuti sai dai kawai mun khiya khiyau mun ɗfau mu ʒha ɗi yafina muna tau, muna ʒha ɗi yajina khin dankalena, Dankalini gma canghi sapu layathi gwateni nasi gwateni ni dankaleni wu P’u ʒamana, bu wu Ummi gwadeni khin c’ani ha- ba wu ndaka khiya kuʒa ma ghiwu Sini kawai, hyi ma wa wa wa ɗi duniyayu, wa kuʒusi daɗina tumma wa a P’i timatirin kgin khin sauri gha ooni wini yan haɗakaiyu, khin dankalini khin waliyan, mankan ghi layusin sosai, sasai, sai zamana gwate zamana gwate ʒama gma a P’i yan gma Lthudina, Lthuni be. e, wa P’i Lthuni ba wu ʒhi ɗi-ɗi-ɗi-ɗi gwate ʒamana, haba, wu ndaka kuʒa kawai kamar ma ghanta C’uwau, kama ti tahyiyi kawai Sai dai, wa Ummi ti Sahyi tsuwari, wa U’mma ti Sahyi tsuwara khin pini ni gmana, Pini ni garan gwai ai P’iyau, ghani gha P’a pina mun ghi nda taa wi kurinu ko shinkafi ba kai ko Lhunuba wu cayan, mun ghi ndaka taa ghan dai ba wu Cayan Pina, pini hi yau mbani ba kwinyani, sabo khin muya Pini gha, Pini a pi Sigai, bawu chyi----- ca puri wu nduwuli ɗahyi. Wu njinjiti, wu njinjiti wu njintit, wa ʒhi C’imanwi, Tun ma wa Ca sigi ca kuʒi Sosai